Thir sakor kan tii emo. My cycle kan tii hi. Kea pedil manga khat thik kepanik nei motor animea. Tuan, <hesitation> thir sakor hi naupang tenan loome meam trina, naupang khat nan, naupang khat poa rema. Tuan, mun mun rem, rual rem anga. Tuan, motor petrol mang ker milo, petrol mang het. Ngai loa, thir sakora tua mei tei. Thir sakora bazarnan tei, skul kananan tei mang tepo rem em em trina nei. Maselang ram eru ahad, tuan. Tuktap la maa het, tuan. Akhal thak vei mei tei trina. Maselang tsau la maa het, tuan. Ahad thak vei dewa. Kung koi te lau tampei, tuan. Thir sakora koi vel hi, boi thak vei trina nei. Tuan, motor her ken loome, tuan. Thir sakora tan, tuan. Lo hei mun <hesitation> inseam rem, thak inseam rem, thak ahad vei trina nei.